Cokkeer boo xam ne muus na muus boo xam ne lëg lañu wax ne moo gën a muus sax waaye cokkeer mo ko gën a mus. Because cokkeer ak lëg ñaar yooyu lañu tànn si rab yi gën a muus, waaye bi ñu demee ba di wane seen muusaa muusaange ñoom ñaar, dañu wax ne kaay ñu seet maag yow kan moo gën a muus, muy lëg ak cokkeer teg ci, ñu ne cokkeer moo nekk lëg <hesitation> rab bi gën a muus. So ñu ne léegi li ñu war a def mooy pour xam ku gën a muus, dañu war a nëbbuwante, léegi <hesitation> léegi cokkeer mu ne moom xaaral man ma man ma njëkk a njëkk a njëkk a nëbbu, lëg mu ne ko waaw, cokkeer nëbbu lëg di ko ut, di ko ut, di ko ut, di ko ut, ba sonna gisut ko next minute sa lëg mu ngi ame baag, mu ngi ame ba- baag mu mu jël baag boobu mu lonko ko si tànki cokkeer, ba tey mu ngee ut cokkeer, dem na ba sonna munut a gis cokkeer mu ne ah <noise> man gisuma la waay, cokkeer ne ko kaay nga lonki sa baag bi suma tànk yi, suma tànk yi nga lo- lonk sa baag bi, mu ne ko yow tam nëbbul, lëg nëbbu <noise> cokkeer ut ko, ut ko, ut ko, ut ko ba sonn gisu ko rek mu ne ko yee yaa ngi nii waaye nag lëg génnati, xam nga kon cokkeer moo gën a muus lëg.